अगर डर की बात करां, तो साँप का नाम सबसे पहले आँदा। साँप का देखणा ही कई लोगां का डरावना लगदा, खासकर जहरिले साँप। यो जानवर शांत दिखणूण, पर उन्का काटणा खतरे से खाली नि च। साँप कूण देखके ई डर लागणा कि यो अचानक हमला ना कर दे या काट ना दे। जंगल या खेत मा रयाण मा अकसर ये दिखजांदन, तो इन्का देखके सावधानी बरतण जरूरी च।